الوظيفة اللي أقوم فيها, وأكون مستمتع فيها بشكل كبير جداً, هي إني <hesitation> أقوم بتعليم الأطفال الصغار, وهي التدريس, التدريس يعطيني طاقة كبيرة جداً, وخاصة إني أحاول أثري طلابي ببعض الأشياء أو المعلومات اللي غ- نادراً ما يتم التطرق لها, فالتعليم شي مهم جداً.